मोइ इति लोत्तेर्य् जिक्लो मतेर्, मने फगु प्रए जे किमन् लोत्तेर्य् जिकिसु, किमन् रुपिसोर् लोत्तेर्य् जिकिसु। जोदि एतो दोस् लकोर् उपर् होइ दिते, होलो मोइ गरि किनेम्, बिके किनेम्, मोन् मन्पसन्दर् जैत तन् खुरिब जब परेम्। अरो प्लुस् जुन्तो, जुन्बे लक् एन्जोय्मेन्त् थके अरो, हेव्लक् कुरिब परेम्। अरो प्लुस् एत बोगु दख असेल् जे, जुन्बे लक् मने तुखिय मनु वक् एतो एतो दन् कुरिब परेम्। तो हेनक् बोगुत् मने फल् लगे हेव्लक् कोरि केने। तो मने, नो हेव्लक्, लोत्तेर्य् जिति जिकिसम्, तो हेव्लक् कोरिले, हेव्लक् कोरिले तो मोइ बेसि भल् पओ। अरो, अरो, किनेमो, मोइ लक् तो हिमन् फल् महै जे, मोइ लोत्तेर्य् जिकिम्। तो लोत्तेर्य् जिकिले मोइ एनोअक् करिम् एतो।